I mbasu ga gusku, tiye gusku ka ləntacin dagai ma ali ancu nda dlam asək ɗagai ma ancu nɗa dlam sau nda dlam səu amman iyu gusku bee wara nancu na ɗawi gəma ga tun kə ga gaya na gadotatu ruwai. Ruwai gususku gasau dlamin gara asək men ruwai da aəa gara tun dlamin gara asək inde har nin bana hal dlama gara tunu gususku kasau ruwai dlamin gara asək. Gaɗa kasən i ya fatawanke na bee na dawu ii kəma ga ka ki ruwe bai. Nan cu səku dai da bara dəvo warn na bi na jarr mi wau na vlam ruwai. Na bina dəvo na bi na dakwda masa taki, ruwai guskun tam ruwai guskin taki. Inde nən na dakwda masa takin i rawan ke kaya ka dlame na ruwai bee dawo ke nan ina bee wara nan ka ki ruwai bai, ruwai atu gususku a kina na bai da aɗa gə nin har inde ka ruya du tunu bee ne warci a dlamau nin kakasəku ka makau da ri gənin bai balle warau da ramma da ramma dabti di ci amm amm, a dlamau nin səku aamm dəsƙu a nin gara inde li na jarr nin ai ka damina tamke. Bee dawu ke nan cu ke nan na bee nancu ka ruwei bai ii gususku kasau ii kəma ga nancu na ti kəma na atu mamau wara na ɗi gu gu akshi da gadoti bee wara na dlamau gu tuku na lawangu ɗika da nai ii herr. don waii shi da lawan ruwai ma kə talaka so gususku kasau ruwai men na bai nda dakwada men gəni na atu. Talakau men gususku kasau se da katən gən lawun da gən na ruwe gu da ami gəri. Amman wali da ika ci ka ni da pata nin nda gamas li men nda ramau ma a ruyi na kwan a ruyi na jan ja masi. Dagai a ramau man a rame ci rama ka kə gamas ree dəgəm ruwai dəgəm ruwai, toh sən duk bən tən yara jandu duk na bai bəntən gara gususku kasau waci mayim akwanci ka ni da pata nin a lawan ci me ka bee na bee ka zəga bai. Toh iyu bee na dawi kəma ga tunu səku da rapta dəvo kullum adu'a ka ke nan kullum na magita səku da rapta dəvo, na bi jarr kə dlama ruwai. Don ruwai gususku ata ne bee na dawo i kəma gadu sau harr nən dayi lakwtu səku a daura gənən. Bee na dawi kəma atu ruwe gu, don da təka ruwe ne bee wara na mttu nancu na bi du da təka ruwai gu. don ruwai gususku kasau inde ka ramu ma ruwai nin baci ruwai aau a li ne baci ruwai amm amm daawu da aɗa gara a ɗiɗa ruwai, tamke gara gusus ku kasau ka dlam na dawau men ka ruwe bin ka ta risau sosai bai. Amma inde ka dawa ka ruwai nin ka lawan na taa komaki shi sosai tlaparr i kun bee wara ka dlamau bee dawu kee nan i ma duk i kun bee na dlamau, i kun bee na dlamau na dlam ruwe bin na dlam na asare rankata na dan na asərr itaparr. Bee dawo i kun mbasu ga nai bee wara na ɗawi kəma ga ka ki ruwe gu bai ruwai. Ruwai jarr ne tlaparr i zaman gususku tunu gaɗa kasən kai iyu bai manya ga men wara har a kəmu na rama ga nin na bari ci fatavanke na bori ci shawarr biwa tuku ro wa tiəu i aɗa zəgər wa bi nin toh kəma wa na wana. ka ɗi ka manud ci aɗi kələntu wane nin da rami ma aa iyu na ruwai bai amman ka taa na taa ai. Ngizim dlam du rama gəri ma ka dlam ruwai bai da rami ma a'a i yu ko chok na pa bai ko chok ka pa bin ko chok ka mbasu bai ai kuwa. Toh ke ka du rama tuku ai rama ne a kun zigi rama. Gaɗa kasən na dau na bar awuyu ga i ɗa ruwai gaɗau fatawanke ankai ga aɗa kaam ga. Daman na kaam ga kə gaɗo mi afək ga bəzi ja toh iye na dlam ditu jəba guge na jəb ma tu yam sai dai na ba dakwdan nan sukuni, ba nan na dəbji ba. Bee dawu ke nan futwanke i ma i kun bee wara nancu jarr wara wara ruwai na bai, ruwe a tu ne jarr mi na dawi kəma har iyu na aro ga tunu. atu wara na dawi kəma ga.